Mi sukkitan babal sukki mai be kuje sukkutuggo. Mi yahan lumo ha kombi sare am, mi soda na'urawol sukkutuggo sukkere, mi wadda mi wata ha babal sukki mai, mi bidda be sembe am, mi fooda ndiyam mai. Mi tabbitinan babal mai sukkiti hidde mi accha babal mai.